Amawo ne mi dona le fiya ne enɔna mìa be agblewo mea mìdona gboma, mìdona gbonyame, mì dona ademɛ, ama ɖe le mia gbɔ fiya woyɔna sɔŋboe, <hesitation> migba dona vuvɔ, wo yɔna ama be vuvɔ me gba do nɛ. Eye ama mawoa, mi dono wo le <hesitation> ƒe wetri ame ne gɔ̃a me. Ƒe wetri ne gɔ̃a me ne tsi le dzadza ye mi dona wo, wa kaka ya eƒe wetri ama, atɔ amade ava ma la wotsina ye minɔna wo ŋe kakakakakakaaa eƒea wuna enu ye mi gba dzena ƒe bu me gba dona bu. Amawoa, ne mia dowoa, <hesitation> leke mia wɔ ɖo tse ama ya tem wo dɔ ne mì mɛ tsidzadza, ne tsi le dza ye mì dona nuawo. Le miagbɔ fiya, etɔɖɔɖɔ, ne tɔ ɖɔa, ye mì ku na etɔ be tsi, ye mì nɔna kɔ ɖe dzi. Ne mì le kɔ ɖe dzia, ena be mì me tem wɔna sugbɔ nɛ o. Enyina ayaɖuɖu ne mi, eye yovowo be nukɔ tsɔ wona tsi na nɛ mele mia sil o kpoa tɔɖɔɖɔ, alo tsi ya dza, tsigadza, ye nana ŋse amawo ne mì le gbe me tsaƒe mitem wɔna wo va agble dɔa loo, yo